Ndukavah ngig kava ngig nda kamaku amtsa kitakwe isaka mana mama znna afitsaku nzidde tsaka mana, ndaka mana ngumaku ngumale atherin be ngig ndigi balan duke terra, ndayen bamana ngabi nzidda batsaka man sana'an be, nda inmana ku ayaku nziya manlan ziya nziya manwuddahe mana mana, nda mbasa naka ndiyana nzigida ndigit kitakwalna nzid bi khadaga khul threana dugude ngig ngumakube nzidde el-kul na kaduwa sai wuddhe ndugda baladuha ndik imah bugga bugga tsarah fatsayan nbuggu bugga ah ndag dore thabe dubu kitakwe tallare mangaɓa a chuhul kubba taha manga dugude eh da mangaha be worda baabe kharan mangha manga saha nde gada mbuladuha da man nda khadde asiri aden ai, inguji isakhari ndag ndag ndagya hora denu dagga ngudite wud nzidd bayan be enna gatitsaha khar enna ndugida dug wudduna khara yana nda daganbe nda nzidde. Ndaga ya metsa nɗa bala duha nga tsawar warma taha barbai tsahar sar ennama nzidde ziddara tsahe sar, wartsagunu <noise> nda manga barguhade ndag laddi nbaladan bulah barba habe shekenan nalag daidai kurde ai, orhan ngida girakh tsah isah <hesitation> manaka ngidah fattara imm ndulude ndugm ndikira yaman nhabi ndavana, laha lakuktur diha warkhar ndatagaha, nda nzidabi khuwar clowar duwar ngaha <noise> itsaguna daghe aunasugu dorisaha nda nzidde batsaha ambava nga nguhe harbi ikiya isa kwaraka ndalka nda usa nzeda usa ndukude kul <hesitation> usa ndiram taka take ndagada usa ngig ndadi baladu usa haru <noise> lakunhe ya zarya dadan ku sundah ankona yonkam monaga managa usana dakh Amma nkasnda kam inaya nda mana mana ndugabi, <hesitation> enna khurba gidda bud bud be nda manga hada baladu bula nda mana threa, ndagadube manga haa nnaga dakhure kharebe <noise> ndikina manada ya zara khara chewa dagan tada gata gata dukh yaddonu wur mamda thrare da khara sarare ya zara hataman dah takatura tak zara ndah tura zara biyu war da takaturu takh ndaha takaturuwe tsaha ndigir mahura harayan ai, enna yafisu ya zara hamadan ha da taka tare takha trinya tahaba arch nah <noise> ngidan nah trahih ngidin ndikiyan be. Ndikin ngig kwara ndik ndik harba ngiddanu ngidu bi ngig nzidda kwara digi kwaran chewa nga nda nzidde tsaha da khuraba gidana kuldugidbe <hesitation> enna yafi ngatu ngata ah dukjhara dukharu yan zo tahatirinya ya zara isafutore. Tsaha isakara nda tahu dall isaduba habe kitar bahabu itsa kur innayafi khura ba heda be, <noise> ndikiyana isa kwaran chewa dagdage yaho nahuva kwara kwaran neya isaka ai yanzi ndag yanda kwaraga kwara da barka lavan toffe, ndakh ndakhha ah ayaruwe dahal dugge kwal nneyam naka invaha tsaka nyinda kwara ndudee tungandal, nda kwarga iyanu nbasananga lavambe lavantazaro nbasonong lavan kwarakha ndigin nzaba ah nzidda kuneya, in ndigite kitakw ambasan, ndigi tungam dugune ndah nduchwor ndor doh ruffin dege dah kworakine katama dige da barha ah kahudde, yanzo da dalha dah ngukha auna khada aunu khuda nabutsaka ka guga khadalga ngasakha ndah nzidda tsaka kasufu dah nakha nakha navaha nzidda ndu nzidda annaha naha tsaharda da kamanaha <hesitation> ndakamina aha digitin <noise> kargakwu kwargaka khah khah nzigi tsorava ndah khara yanne kharbunbe kaduwa dune, dalhada guhe baduha digite sugha nzidde sah tagha tagha ndazu saha nda ndabadu habiba da bakar mingo fatsaya ndaga ha karfe nlhabbe sah suha karfe uffade nbasana nde getama anha khah tsunaha utsalla khoh tuhulla sarma ngid baduba baduha ndigina ndu bansaha natsagune, thabkhu isugungughe khura nda dalge ngughen tangha ngughe biya dah nzide fatsukabe nkaya ludde ngidana mumu mana ngidan ndakh khaywden an farzin kawai nzida ba ngidina fanabi, ndiga ya nvuna nah walla dug mana be waddah be ndikiyana <noise> ngidaban vannan nzida be kwai, gida budde ndu threa nebe ourshe ngadag manabe ngad wuddehe be kakandiki ngidy, toh ndata ganta gughi ndaltaga watsaguna na kurha Nbug dalha dallabe tsugune asug bude usug worrin tone nzide yana khah nda manga hagan tsugune yaboobe dole tsaha daga daga daganbe nda ngida witogganbe nda yaha, dole sai ta aduhan ndaga ennan kaman mana lela uwana khah dagata ngughe nah katuma agzah kuma yaghaga yaruntare yahaya yatirdenbe an kan khiratsaka nda tsakom wudde mana kwar enna damaka, wa threana digite nvagate ghe nagade nda nah bakabe enna yafe, tsaka ngadara isaka yaje enn enna nga isakal khaya be nga waddeghe be kukuwu ngadha madha shughana ah vana kah mana mana amma dagadu ngughi nan sel dalha manga manga dah wahal mana mana mana, nga ngide wetigha mbaladu bala ndan kasar kam kawai damana mana nda nzidde itsaha an tsaba kasara tsaha tathurene unvaka ngig vaka ndaga ha sawalha. Nga wudde nda khara ciwa nvaraha mbe, nkt kusaha amma nvananah in ngiduha ndal ndal nake sadda nzidd bah tsahabe, ndag khwulave hmm bah ammon don kasarkan tsawadan dah mana mana <hesitation>